<hesitation> uwesa uwase, ugube kuduka wikule, ikiwa, uwise uvwi- vuila kunyumba. Uvika kunyumba ulunganisa, uvika papa vukaselo uvika munyumba vuvika pa- pa- pamesa ulunganisa, ulunganisa uwaja, uwesa utulatile ilidisi uvuvika ulunganisa. Uwasa ukwana ukulova itarifa jahabari, imisyeso, kiki, uvu- imipira heki, ata avana vikinisa ikatuni, vika, vikinila <hesitation> wuvika, uwesa, mambo molosu wege ukiwesa uwutumila mamabo molosu uku- ukunila.